Kua mɨmba, guaca jare kavara reta, oikuakatu yande jae iyava, pɨare ñavo yamboɨu yave, pɨare ñave yayangareko jeyave, jaereta yandekua, jaeretape ñamee yave supe tembiu, ɨ, jayave jaereta yande kua katu